Jue yëdun tyunpadyë tyam bi'i yëdun madyëbë madyëjat pëdun kuwa'atëp ji'ib we'en bi'i dun kya xunyë, we'en bi'i du kya matyë je'e este dun tyum ko'o bi'i ti'i dun kuwa'atëp ji'ib kap bi'i du ti'i chyoj madyë kap nej jyatëp ti'i yëyëch dun na nëjuëb tyun.